إي نعم، درجة الحرارة المثالية خلال النهار حوالي خمسة وعشرين لثلاثين درجة مئوية. خلال الليل يكون خمستاش لعشرين درجة مئوية، يعني بيكون شوي حار وشوي بارد.